Siinoo buka moo sii noo, siinoo niŋ i ye a je wo ye i sii daa woo daa, woto wo mu saayaa danmaa le ti, wo i ka siinoo noo wo to fo a faŋo ye a loŋ ko n siinoota le, bari niŋ i jaatoo be kendeyaariŋ yeloo ka bori i jaatoo kono, i si siinoo ñaa woo ñaa, siinoo te i sii noo la